हाँ, हम तो येच खावाँ कि कई साकहारी चीज होए। ये मास मच्चित अपन खाओता नहीं भाईया सिजा सच्चा आदमेच हज। अपन तो गाओं का तो कही छे कि ये मास मच्चित की जगे अपन पनीर खाई सकाँज, अपन सोयावडी खाई सकाँज अपन पालक खाई सकाँज, पालक में नहीं, सोयावडी नहीं, इन सब में कही जाएच। बहुत प्रोटीन, बहुत विटामिन जाएच नहीं। जो जिम्मीं भी जाएच, लोगबाग, ये जो मतलब साकहारी खाना खावाँज वो केवल पनेलीज खावाँज। तो कही जाएच, इंसान की प्रोटीन, बोटिन सब की पूरी होई जाएच। स्वाप भी अच्छो जाएच, अरु कही जाएच हज भाईया, और कही जाएच जाएच।